Amtan atamm won sagale akaa balance diet nyadh anann yedhen. sagale suun sagale atamithi okokani yaani won akaa fruit machungwati worrikhia faa tunen thaa lammesithinen yaani wonn akhii fhonithi maraghee than faa yaani anenin won than woth jebisee mal aninn dhugethu wonthu lila nguvu gharr wolbaa woishin vitameni woishin protein woishin carbon hydrexis won than khulii anthi. dhub nguvu ghudio achirran dargedha aninn